Ah pues bëg xli bëg par xgoliaꞌ pxiꞌd gikma, xioꞌn gikma par c̲h̲ak lis, pues diꞌtse xiaꞌg gikma pues lëꞌ gunu nak bëg y diꞌtse kë man gikma nap gunuka xlit man gikma.